Yowo wolineyan dandi tunu do dadi ku ekollo tukun do kadaaro diye, kotukun do kadaaro diye. Yowo adi nangando, dandi tunu do kadaaro tikiniyan diyena di, ekollo timia na laambe yammanumayi awo laa ceden tamburo walja ye kici tunu. Yeyi ekol daa timia, yamma daayi njeni wayi kici tunu, yowo kuna anseiyan timia šokot njei goyo kada, serpan nuar njei cunga daa, pit njowodi, njowodia curon wote adi, ñene woliro kici tunu, kici tunu nangando adi nangando, woliana laa kuntaa kici tunu nangando, ekedo kadaaro tukundo, dayi <hesitation> dayiyer, wote gede ni daa, timina ye yamanumma ngaayo awo laa cede ñia, ni tamburo waljaye kici tunu. Yowo, tandiyi dusei bo nangando, adi nangando wuyi dandi wulliyi, dandi wullimia daa tandiyi ahaa ñenedea ku dandina ekollo tidi bo njei, wote adi nagando ñenea ni daaro tiyinummaro kici, wote jili ekedo gonumde fadan nannimi. <hesitation> Wote adi nangando, nduwuye ekol daa dandi gullimia tendi ye kindadinummaro bundo janjei bo, ni- ye adi dandiye tunu ma gindero wullinuwa aa ngede tunu. Yowo yeyi, aharun timia ye njeni, aharumu taa timia aa nonimina bowaye njeni, awo nonimina bo geyiwa, ngillaro ye njeni do, lakin aharuwu kuntonga bes jowu wo, wote aharuwu timia. Yowo ndu jewuro njeniye, wote adi nangando, kam woli ciya dallan katten bikenimiyenani bike bikenimi do timia̧ erraso daa nonum bo nangando addo ñeni. Yowo aharrumu kuntonga adi kuna sa, sa kuna, sa wununna daa leyena yendi nonede nangando adi sadaku aharrei, sa nonimia do, sa callo wuniminia, hayi sa adi sa tulur kudo gayoyi, sa tulur timia, sa nonumbu ma lenimi dowo nja ma timia dayi, timia wote, erra ngufunga ngaayo koyina. Wallayi kuna ca kuna, tendi goyo njerediwa nglana do, tendi goyoye njeredi bo tide njo wote, limia šaran hal bikenumbuye bo. Wote limia daa gedero ma kam laa fandimia na laan danimiye ma, yowo yam laa na laa kodiso, yam laa kuna kra, ekol daa has krayei bo- ye dowuyi, krayei bo dowuyina adi wote toku limia ndaraaroye kuda wote, bal doye bikenoyi, yowo na laaro ma ku kudoya adi«hesitation» njidaku do niyi erre nonum bo, wote ca tendi njerediwa mana tenu, tendi njeredi bayi adiyi kuna cidaku erre nonum bo. Wote adi cidaku do «hesitation» timia aretarro wallimi, aretarro wallimi ñenun do walji bo di. Yowo ekol adi, halngu kuna aretarro wallimia er nonum bayi njidako. Kam la kunaa foyor ciya tultikiso nji tafoyi dowo nja erra koyi tendi wa tultiyi nju, wote niyi tulturo gamiaye kadaaro nanum dami, wote Cununa teninumma yikimi kalla nucina daa nadiye. <hesitation> Wote adi nangando daaye awo aretarro timia wote ñonundo walji bo, ñonundo walji baayi jirawo, niyi wuyanum bo daaro jiraku wote fada ñan wu daandimi, daandimia tendiyi awonjei gonja nduwu wote gonjia ñene daan na awotuye ekedi allam, ekedi nangando wote adiyi jidaku dowo kuranimi kuranimi kuranimi yammanumma ye kraye duncei nadin do, wote nguyi kranimia awo nowumu bo, lakin kina woriso geyiwa ti kuna kraso tidi baa kici wo dowo, kra ti fuwun fayidiya ti noyi no- nottumini baayina jiri kamma ngaaso krayi cirayio bo woriana. wote woriana kam ma kina kraro tide gulllimiaro tide bikenum gullimia sirawo ye kuna nduwu gullimia waye kra tidemia ñene wori geyiwa kam kra kam tide gulja niyi ayingiye kottanum geyi gonimi, kottanum geyi gonimia ndiyi kottanumma di, kottamnum adi. Wote adi nangando, kottanummuro koturo jaayi gede tun, kam kurayi rimi kraro tide gul jaane kottanum mugin, kottanumbo gonimia wote adi- ye diye niye wote kra kranum bo nadin, wote fandambeye niye daandi nje niye wu daandimu daan limiaye bikenimi. Wote adiyi sirtuwu ñene woria adi geyi adi geyi haa, adiyi <noise> ñene wori ye. Ti ma wu ngultu bes mayi, hayi ni adi ekol adi rimia waa ngalatu mayi ni adi ndandi wullimia, ndandi tunundo ndandimiaye njirayi. Ndandimia kuna kam ñene woli laayi ibre cirawunu diye, hayi ni ndandi adi kam woli ye ndandi geyiwaye niyi kindandingaro ndandi wullim bo akedi, njei wullumbuwa daa ti awoyi caandia ciyi tidi kicilaro, wote sirtu kuna yam wurayi ma kam dandi guljeiya, ca yam laayi ñenengedea marrawayiro carayina nangando, wote adi nangando fadan royei adi- ye wolci bo, bundo walci baan, ñenea daa ayiyi jidi wayi, dandinjaye yalla far are laptando kudemu kindinso, kallaso yimia cirawunu, wote adin do cinumu ekollo timi yeyi. Yowo ni fadan cinimia hayi kam adi moton gon yado, haan ekolla anretarro tidia yammi cenina, ansiyan hayi wala ceyinu, wulcaso wote adin do niyi timia, timiwa wolla kiciro timi, aaah fadan yalla konu, kam laa kam laa kam laayi mana gulji, kam laayi gulji geyiwa, timiaye niro wote geyiro ansiyan, wote adi nangando ekolla wolla niro kicinu, daayi ekolla adi moton gono yado, kammayi awongu silengu findi, feku, njedi geinuwa, ako adinmbe cinimia kicilaro jewuro timi. Wote adi nangando <hesitation> adi nangando ye, sile baa timi, yowo ni ma. Tendi noyo cedenaro adin, yallason ni jewuro ekol rambu kam laa njo, jenjo kam laaye kirbe mewu awo laa njidia, wote niyi adin do ayiyinimbe gindero wu dandi gullimi, wu dandi gullimia adiyi njidaku dowo wu dandi gullimia di. Yamma ngaso awoyeyi haa ndotto ye haa, abana abasoyiye aah ñenea dandia ye yiye, yiya ayi dimiaye, dandi geyiwa ndeyedo ekollo tidi, wote ni adin kici tiyiyero gonimia walji bo <noise> adiye, lakin wu ñene ngufunga ngaso gullimiwaye, ekolso, krasoro tidi geyiwa, hayi wu adi da- dandi gulcei, ku tidi woyiya di, woyire tidia <hesitation> laa šek kingal yakkaa adin, aaah wu daa, wu adi ku dandi rawunu tiki gulji. Wote adi nangando kindandi adi di aa ginde nangando gulji. Kunaa ñene woli, kraro tidi bo gulca ngaso wayi, hal ma gulju cilina bo, hal ma gulji cilina baayi cidaku do, wu wote awonji haa ndu gulle seduwu, wu dandi nji, dandi nja, kundandi adi abananumsoyi aah. Yowo ñene woli naro tidia, tiro kici tunuwa, na kici tuna di ndeyedi tidiaye, tiyi kicingu fanji bo nangando adiyi cidegu, kamma daayiye haa ñene wolia tidiaye ceni geyiwa, ñene woliayi kra daa wayi cirayi bo.